Kultura e Mbretërisë së Bashkuar osht shumë e pasun dhe ka ndikime t'mdhaja n'literaturë, mandena n'muzikë edhe n'art. Mbretëria e Bashkuar e ka edhe familjen mbretrore, mandej osht e njohur edhe për shkrimtartë e saj t'famshëm Shekspiri, Çarlls Dikens edhe për muzikën edhe muzikantët e mdhej që i ka dhënë botës, si Bitëlls, Rolling Stons edhe shumë e shumë të tjerë.